Koyɗe mere fuyel biyete ngel kangaru moɗe, teffe moɗe, ɗume ɗu ballel bare fuwol nhgol worngo hannkunde <hesitation> Australiya en goo ni teffe ɗen kam <noise> no darorto e teffe ɗen no wasirta kan no fittorta to yiɗi doggurdu.